Wu nadin sandiwišna goni, salad kuren wuyi dando bikido gum nontini bowo do, biki biki do wuro dandiro gusurdo, yeyi andiyi yirkanu yerne. Kumba bimi nuwa kasanjiriyi ngaso keyima njingaso nomumbo. Ma akedo biyeyi do ngiti kasasu akedo yukuruwuni, ndandeawuko, ndandininanna taba takunu keyilayi takundeye, goyi lantando kasarado wuro hayi ndottora ha ni tofoyit tamidowo, saladso badakayiso bumbuni, ayiye bulano. Kotu wuyi saladadi biki nuwa tiyi sesiro noniyiwa. Nadin ndottorayi wette saladi nenci kidana salad tiyi numayi ciranuyi a laa kasa laa polu tofoyit nja. Wuro adi kidamo, wette kassa kina poli tofoyit nja ruwunu, salada wawuko šendiwizašni kutcayi tenu. Weteyi tenudo cinia fayar foturo goniyi, fotur saladya kan tefoyit tedi kumburo jedi bowo wette wuyi woli tufoyit tanu. Ca taa ndottoriyiye dawusi, wette saladadi wuro jowuro njirayi, tan kina saladadi mata ca taa kumbu faturye tunna, ado šendiwiš rattana ngolowo. Saladar šendiwiš ratta ngolowo, salad ca taa tifoyit wuyi taki wu rakundo, ti ca taa bakil ta tunu, saladadi wuyi awal bil awal bikia tiyinar kannu tassi. Tiyinian babarsi tiya ngaayo wuye tunudo wundo dandiro zirdi. Tiyi dowo wuyi salatulti a kumbu kina kilidwa ndotiriyi dawusku, ndotoriyi ca taa kuri dawusi taaro rakunu tiyiniayi cirawunu a ni kina nadin kumbu, kumbu šandiwiš, kumbu salad, adi ma taa ngedengedena šandiwiš ratayina ngolowo. Salad adi wuyi awal bil awal kiyinear yikiya tiyijowu ngedengede ngedengede kadaa wuro sisangiriyi. Tiadi kanuye taci, tiya jowuriyi wuta ngundo dandiro zirdi. A taa ngaayo ndiddo salad biki, saladadi njirayiye. Wuyi dowo saladda ayinge kumbu tunuyedi. Šendiwiš adi kumbu ngila, saladda yam laa jefi dowo, awo kina tiyinumayi wassun dange. Adi woli laa koffu kina ku yam kadani, salad kinendo dowo kicingu fanjeyi bowo, wuyi salad kina tiyiniayi cirawuna ta tundo, kuren laa akido goyo ayeni goyi segaryini lenina tide salad kude, cunuwu sayigayir leniyinana. Na kina salad cetuwu caladiya na kalewu tunu, naye kadafaa kama salungayi kinjinu wette wuyi lenjinnayi cuwu kadaa kina salado do wuyi nadin salad tumiwayiro cuwu nga nangu sidan, wette ca taa kumbu wayi ca taa kiram taa wayi tumu šuwa njiral wola rimia. Kowurnuma wola wayi, wette nadimbe kowurnia wasu. Kumbu kina šendiwiš adi tiyi ngila, wuro ngila jowuro. Kumbu ti gonum bimiadi wolla coronma ta kalmeye, wolla kadaaro rorciye, salad ti ti salad ta kumbu ta wani, salad kumbu tunna, kan njifiye taa ma mbudu kili njifi nuwa kumbu n salad nun ngedengede. Salad taa min salad nun šendiwiš cetunu ta salad kiram wayi watunga kida mayi. Wette njili ca gulňekedi, wuyi kuren laa woli dowo goyo akedi na saladyer jaso tide salad ake kude nje tikinanna, dowo kassu saladyer tikina awal bil awal nangu sidea kallewu kossu tunu cuwu kadaa biye. Kammaye warci, cuwa leyi kama warci, wuyi di salal adi na laan wolla kalewu gonuyi yukuyi wo, goyini jason, i wuyi kam adi cuwu adi jowuro ngufa ko. Wote cuwu konga di warceyi warceyi, cuwa ye ngufu leyi kote adin leyi kote adin warcin, wuyi loku salad gonu muku yišinan nan taa salad wote klanean kulowo, adi ngaayo tullon kudo na laan leneyi do kan laayi akoti kulo saladya no, hatiyi salad cedena jili adi kuyeyi ňanna a kude wune no. Ngone lene kudenanni salada taa rumbuwa taa jirenum bo, ayingeye worbet laan kumbu laa kuyitu kurowo, salad coro kuloyen lenenanna coro kuli njeliyi yambe awo kannju kadaa diyeyi do, wuyi subanna adi ayi kinna ňene kamani ndoku leneya wuro gal salad dowo ca daan awo laa. Nasarayi angirenji, klani salada coron kamma buri fiyeyadi deyero wurayinno, deyero ciyinno, kolungu wuraro ciyinno, dowo kicino. Wote adda salad da wunu šendiwuš doworo falima, inji coro n ndokuwa sandiwa. Salad do nangu ca kuyeya da na wunu. An nangu ca kuyeya da salada wunu da, adda salada da bimiye kure bimiye ta ma bumbo do, gono šendiwuš-n ndokuwa dima, niyi šendiwuš nonumbu, nda danu šendiwuš nangu soduwa gulnjen. An šendiwuš karngun nonumba ni, šendiwuš farin, farin mappa, mappa cetili, mappa goye cetiliya corongan ni mappa lanjani awo teceyi dasoyi, mayinosoyi awo ngla ngla ngla ngla ngla ngla ngla taceyi. An adi gaye dunum šendiwuš ni saladni yumu glanima. Ngla reta šendiwuši- ye kulo saladi ye fandimi bo de. Hu kulo saladiye ngundo rata šendiwušiye nglawa. Pla saladiye nondun, gumbu saladiyena fatur salada da dun. Kulonga rimina, kulonga kura na? Kulonga n ndokuye falli bo. An šendiwušiye nangu sodu n cuturongu n, hal tisayinan adi ngaaye dunun ni tumu salad ndido gonimi. Hisalad ndan biyenuro ngulani, wuyi awo ngaaye ladu riki, salad tumma ta tofoyid do yam ceyi kida, jowuro kasangun, wuyi hamman saladadi kammiyi ma kulo saladiye siye wayi ratta šendiwušiye krakuwo. Wuyi kuna awo ajido fannia ca cikal wayi šendiwuš na, saladun bowuni bo. Sendiwunjin saladi adiyi mbottunga ta khalatuwo. Towuwara šendiwuš nondi ta šendiwuš andi da awo šendiwuš a ngla ye kitrawu ye. Kawu difiyengu geyi šendiwuš ngilla prop casayiye. Kina dabni ngillaro nangu la kanjo koloyeni, lanju dangu tanceni sobowo adiro njuwuro cottuni, gonun nannun krimini awo cal tisayinaye, mappa ta propuro goye bulanjeri codiya, nadin cuwudu kam adi cedea kalewu callo cisaya, kalewu callo kanjian awo goyi da konnuro cittia. Wote kindawu kindawu la fiyiria goye lanca coro mappa yedi da adi ngaaye taceni girimi adi ta yeyi. Salad kindangaro gonun kudimiye, a salad ukumbuwa fiyi. Salad kina nasarayi kina tendi minde jefiyan keyende ta kure ngede. Nasara minde salad jefiye tendiyiye funji o de jabelnji a la diye, inji yedi inji kalewu marrawayit, sobowo adi ta rimi adi inji haramanga ta tawunimea kadafanga tiliyi wuncadi caseyi. Wette o de jabelin tulja kalewu callo tulja. Wote ni casayia misan ayingiye. Jefi. An wuyi ndakanga kam la kulo saladiye ta na sobur kanniyi jifi do, wuyi ni salad kanumadi ndido dimo wu dayi wangea. Gal salad wuya kina salad kina tuku biki takina. An salad kanga kiciwo furunguye nani jifi kidaye. Kulongu wori kina kulongu gangaye taro njedi boye. Salad ta kuna kam cuyenja da rungu ta rakun, addo nondi duyo glanoyi. Salad ti rungu ndu sirawuro nonumbu šendiwuš-n ndoku glanoyia awo kowondo adi. An nondi ta wunoyi, salad ti rungu wayi kam sirawu bowona, yinikdo šendi tuwu nglanunwa, wuyi awo adi jowuro cika fandun. Šendiwuš ta kunun salad n ndoku bonimi yedi. Endi minde kuwure laye cike, na kina mepa šendiwušiye kudeyiye, šendiwuš kudenan na kam tullo n ndoku kudena na šendiwuš yifeye teda ti saladso, awo adiso cikino. Ti salad cifinadi, salad kadaa tiyi tuwu kida, wu ši kingal tullo noworko. Derne fadaro siyenaye wu da. Šendiwuš kawungan, šendiwuš wuya jowuro kina rosi. Ti fadaro siyena da hayi kina gayina bundo sun bikedu, adda Šendiwuš da gonun gudun <hesitation> kawurun mananimiwo salad do. Salad ti catta ngla ta nonumba ni, salad ta tin nglawoye kindi šendiwušero kudimiwa, addo ngaaye wanadinimea njedenina doyi deye. Yam salad ta tenigini ti gini walji bo ta salam wuye salad ta marrawayit carayina ye, salad ta jefi ye, salad ta gumburo ye taceyi ayi gumburo codu klangaro taceyi, bura fiyi kina da salad taceyi, ku kuru ne kina salad taceyiro gumbu degeyi kina salad taceyi, gumbu klanga taceyi boye sufura klan goye cowodi. Kina da saladuwa bo. Wuyi ti do gundo rakunu. Wote ana laro saladadi wori kuna guljekinadi salad miškilangu kada ngaa tena, wuyi wakayi tumma. Kina miškila kadaa gulnjekin saladadi miškila kadaa teye. Salad ta tumu awoyimu šendiwuš tumu wuranimina tumu gundo bo. Salad ti kindiso doyi dayoyi. An kuloso ana deyiro, gato šendiwušiyena gonuwo adi ta gudun saladuma šendiwuš goye nondea, koduwo salad ta gundo kudunga n tuku riki, sekaya n tuku rikina salad do klanin kulo do, salad do gundo kam ta njifi wayi kicinga faniki ba deye. Wote ekedi kuwa.